Haa hani nte kuŋo n ka wo ke le, suboo n ka a, niŋ n ŋa ñiŋ laandi de a be tiñaa la le, n ka a kuntuŋ kuntuŋ meseŋ ke le, n ŋa kaleeroo loo taa to, n ŋa a fiiriiri fo a ye jaa kosi niŋ a jaata n ŋa a ke booli, boolo n ŋa a ke feŋ kono, miŋ ye a loŋ, booloo miŋ ye a loŋ a buka sinaŋ, fenkoo te a maa la daamiŋ, kandoo te a maa la daamiŋ, n ŋa a ke wo kono, walla n ŋa a soosoo dadaa n ŋa a bula a kono, ŋa dunndi n na laarandaa koto, niŋ n soolata miŋ ma, n ŋa booloo sika n ŋa a ñenkelendi, n ŋa a muruundi jee, kaatu niŋ i ye feŋ bula a kono, a ka tiñaa le haa